Kijo nikifurie mnu ni manighu, marughu nighafurie hangiu, hata ukaghakora kuya kole mru aghafurie ghanonie hata ukaghakora na nyama kana mapere uka ghakora kuyokuyo ukaghakira kirembwe ni mecha niyo nifurie marughu hata na kuyo nifurie ishighulikia nginda marughu aina yoyoshe iya, kole ghavirire, mru akaghakora akaghavika kuya nifurie.